ནག་ལོ་ཟན་སམ་དེ་བཅུ་བཞེས་ཐམ་ཅ་ཧུན་སེ། དེ་ཟང་ཕག་ཏུ་བཞེས་དེ་ནག་མེད་ཤེ་། ཁ་མི་ཤེ་ན་དེ་ཕག་ཏུ་བཞེས་དེ། ཟན་སམ་ལེ་ཨ་ཆེ་གཅིག་ཀ་ལ་ཆ་ཏག་ཨིན། དེ་ནང་དེ་ནང་བཅུ་མང་པོ། ཚག་ཏག་ཏེ་ལུ་ཀུ་ཤ་བཡེ། ཏཱ་ནག་ལོ་བཅུ་གི་ཚག་ཧ་མིན་ཁོ། ཨོ་དེ་ཕྱ་ཏེ་གི་ནག་ལོ་ཕག་ཏུ་གོ་མེད་ཤེ། དེ་བཟང་ནག་ཏ་ཕག་ཏུ་བཞེས་གི་སེམས་དེ་ལྷབ་ཧེ། ཏཱ་ནག་མཧོང་པ་ན་གུ་ཏེ་གི་ཕག་ཏུ་བཞེས་དེ་ལྷབ་ར་ལྷབ་སེ།